<noise> Sakafo mamy tietieko tsy tô le ma-masigna ka fa mandraigny andro satria <hesitation> zah ka fa mifôha mandraigny zegny somary mbola mognamognaigna zah avy nandry igny ,mbola tsy de tia ihignana raha masigna lôtra fô mamy ma lô raha tiako ampidirigna amin'ny vavanah.